பேஸ்பால் தொப்பி பெடோரா பனாமா. தொப்பி கவ்பாய் தொப்பி மேல் தொப்பி. பந்து வீச்சாளர் தொப்பி பீனி பெரெட். விசர் சோம்ப்ரெரோ தலைப்பாகை பெஸ் கிப்பா. உஷங்கா பார்கா ஹூட் நியூஸ்பாய் தொப்பி. தட்டையான தொப்பி சூதாட்டக்காரர் தொப்பி. பூனி தொப்பி ரோந்து தொப்பி புஷ் தொப்பி. சபாரி தொப்பி பித் ஹெல்மெட் சூரிய தொப்பி. வசீகரன் தலைப்பாகை கிரீடம் மிட்டர் பெட்டாசோஸ். பிரிஜியன் தொப்பி இது வகைகளுக்கு மேல்.